بين الفضاء والمحيط أفضل أكتر شئء المحيطات. يعني وايد أحبه وايد أشوفها ممتعة. المحيطات مليئة بإشياء جميلة أشياء غريبة. أحب أشكال الأسماك وايد شوف أسماء مختلفة أسماك غريبة وايد أحب البحر وايد أحب المحيطات.